oru alua baka-meh. akwa-nhor nīkî-nyi-kī-nyi waaah. iyor-ji koyabi-kor-ba-Ʒi-meī-Ʒi. na-sa-en-di-nƷe-Ʒe asameh-nia-geyí meh,? ani-yi-like oooh alama-geyi-eahnor. alami-like-oh-meh. oc-tchor-neȳe-anah-alah-nwu na-meh. wu-j̄ra-di nƷe-Ʒe. kowu mi-Ʒen-Ʒe kpa. abí-j̄ra dawor. alor jra-dim-meh-meh. na-fu-ku. or-tchor-njeīje-anah. ala-deī-kalam ateīna meh. kowu amī-kpa ba-deī-kali-wui and alama deī kali-your meh. e-your-tchi-tchi aba-dei-kali-wuim. or-tchor-neīje-anah. oki-deī-kail-maror nom alah-dei kalam-meh. ogbogba abí-si-akeyi-emimor. okposi-ameh ta-bī endochwueiyí. aluan-bí-bi-endochui-ueyi meh. akuan kpose akami. aba-kpoi akor-kpa or-tcho-r-neije anah-inisi akayata. ki-weije-ba-di maror. onu-nor-gbogba neee endo-nee-nee-nee-dei-doh chwui-meh and aleyi-agba-ah-meh. wu-jradam tchi-tchi. ami-tchi-tchi. mi-jrada-mi-weinor alami ii-jrada-mi-wiei-nor-meh. i-wienor tchi-tchi i-jradeeeh iwūim ala-ya-Ʒīa Fua meh. onu nia nani-ni kor tchor neījē-anah kun-si-kwa kpeem keyi-meƷen-Ʒe-meh-koh. alahno-otchor-neīje anah meh. akor-jrada-ami-yah. kana-na-ma-ba-yor na-bi jrador-kofu? aba-kpo-yah and akuah akpoi-yah. akpoi-akor tchi-tchi-yah. kun kpo kami-akuan-kpoi akami,-aba-kpoi. akawor ortch-or-neīje na. inoror-akwa. ah-kwan-kwa. akwa-yi njajéi-nja-jei. neeh-keeeh-ni-meh-meh-niā-hameh Yah? meh-meh nīa-ha Ʒopu-meh!. nah!! buti-nȝe-anah-alah-hnun-na-meh. aki-iji akaah akwuan-ka tcha-wi-mo-tchi-tah. akwian-ȝe ij́ra-dawor-ayah. and akun-jradawor̗-awor-tchī-tchī wˈe-jradi-you. awo-tchī-tchī-bu jradi-you alah Yah-ȝīa-fua-meh. or. we-j̄radī-īii-bun. keeh-nmeh-meh-yah?. Nȝe-anah-ala-hnun-na-meh. akor-jradim-aleina. nabi-jra-dor kofu. akor-bi jradim-kufor. amī-abī-jr̂ador afwua-talei. nȝe-naonu-ino-ror akwua-yi-nja-jei meh!keeh ni-meh-meh. nīa-ha-ȝopu-meh-yah? ih-ala-hnun-na meh. oh na-yah-neeh or-tc-je akwua-yi-nja-j̄ei meh. keh ni-meh-meh oloȝah-dun-yah-meh tchī-yah! aka-dun-neh. akwuan-abaja meī-reīrim. inor-ror gba-ah-nah. so-that kiyi-deī. onu-nor gbogba-endochwui-meh. eeyi-egbah-talie; uncle-meh. alam-malanhím-meh wuu-waah dah mî ii-tchi-tchi. ma-bi-nobei aba-dor alamia-abah dor-meh. wabi-jradami. ami-tchi-bunor-ijradah-alī tchei-tchor ali-yah-ȝíah. onah-hun-meh. ala-hun-meh. eeii-inoror injajeí. beti akun-noror-akwua-nj́ajeí-yah. ba chwueí-gbeī-gba. inisi-gbaah ado yah. yīaleí. ma-ba-nheeeh iwieínim. ala-ma-hnii-iwi-b. ma-dun-nobeī. iwuin tchi-tchi a yaba beī. alvan-dami-nobeī-meh. mamoh tchi-tchi lami-nobeī. ami-tchi-tchi inti-bua kwa-alama-kwajunor-meh. alah-hnun-meh,-hnun? inor-ror yah? inor-ror akwayī-ija-jeī. so-that onu-nor tchor-neījē isak-j̄eī meh. eidei-dei ala-hnim-jradim. alam-tchī-tchī i-jrador-meh abi-nor-ror akwa. alun-nor-ror akwayi-nj́a-je-nja-jei meh. wi-jrada-mi. keeh-ni-meh-meh nīa-hameyah but. otchor-neije-alah-hnun eina meh. kuba-bi na-nah kala eeh-ameī rei-rim katayah. kor-yabī ba kwor-nah-meh. yabī-ba-kwo-oranah. alayah-ba kwo-ranah meh. kwo-ranah meh. kwo-oranah kor jradi-miwieinor. kwor kor-jradam tchi-tchi kpaah. ala-bi jragím meh. i-jradim akwa-yi nj́a-j̄eī. akor-bí jradím akwa nj́a-jeí, aba-deī-kalam-kalor. akwan-dei kalam-kalor. mah-geyi-uwuī alabi-si kofu-yah. ku-su-wuí nyi-nyi bî-yah. kusuwuī-nyi-nyi bēeeh i-famileyi-yah ki-ȝi. ki-jradi-ma-ror. tei-teī. akah-ȝi. akor-jradim. ahm. tchi-tchi mbah-ȝi. nbī-jrador. kali-adim-aluan bī-krajiyi meh. ikraji. ki-wei-jei ba-di-maror. but eina. aaah lvan-ba rei-meh. ijradim-meh. alm tchi-tchi. mī-jrador kowu aaeh akun-jradim kowu. ahm tchī-tchī bu-jradi-imimor kowu or mī-jrado onyior. but-enȝei-na ali-ba-la-yī-nj̄a-j̄eī meh. iiio-brother-eim ajwuan-ȝeh adim-ayah. ba-ba-jameī-reī-rīm. alvan j̄a-meī reī-rim. meh. inisi-gba adowu-yah. but kor dei-dei kalem. si-ingboru-kor-okpabe deī-kalor. kor weīje. bah-deyī-mimor. wokor-kor-ba-kíyi. kor-wu-morgor-bah-kiyi. kor-reī-deī kaleyi-imimor. alah-hne-ȝen-anah-inameh. alor-jradim-meh. ahm-kpa mabi-jrador-kowu. mi-jradi-mimor. ma-wueīje abah-dua. eveni-aka-rorum-yah. aka-chwuenȝe ayi-kinyi-ki-nyi-wah. mbah-wueijē abaH-di-mimor. awor tchi-tchi wah-wueij̀ē aba-di-mimeīm. awor tchi-tchi. wah wueîje-abah doh-onyim. awor tchi-tchi wah wuije-abah di-mameīm. awor-kpah wah-wueije abah dii-eeh ah-tchi-tcheim awor-kpa wah wuij̀ē-abah dā-ali ȝakleim. wah wueij̀ē abah deeh-einokwokwim. ahm-kpa bah wueije abah-dor. mba-wueije abah dii-mamor. mbah-wueije abah di-imimor. mba-wueije abah deeeh onyuor. onu-neīna-nī keīje ba-dimaror. kor ogbor-gba konu-si nei-endochwuī-meh. akun-sa-ki akwuan-kpo-akim. abah kpo akor kpah. akun kpo-aki-imor˼abah-kpo-aki-imeim kpah. kiwei-je bah di-maror. so-that oh-gbogba-ameh kunsi-kwa in-ja-ji-ja-jei. onu-nama-hagun-ninī. nȝe-anah alah layeī-eina-meh. kor-deī-kalam. ahm-kpa maba-dei-kalor. akobah-deīkalom. mabah-dei kalor. yabi-bakwor-nah kofa. alah-hani-inyabi-ba-kwo rnah-meh. maba-hani-ok. oruana-alah-makor na-meh. so-rana. kor-wueījē bah-di-imimor. aka-wueije abah-di-imimor. abah-wueije aba-di-imimeim kpah, ȝi!-kor jradim. ahm-kpo. mabaȝi mabi-jrador. but-akah-ȝi akor-jradim-yah. kana-nam-nayor. nam-naȝi i-jrador kofu? Aba-kpoi akiyah. kiȝi-ki-Jradi-maror. ki-imimor ȝi kjradi imimeim. ki-imimemi-ȝi ku Jradi imimor ki-imimor-ȝi ku-jradi mibuor. ki-imimor-ȝi ku-jradei einokwokwui. akah-ȝi. akoh jradei-einokwokwui. imameim-kpa ah-tcho˺m nmahi. or-tah-ȝi. or-tah bakun. keh-ni-meh-meh-yah? but enȝe-alah eiyei eina-meh. kor-baȝi tah. or-ba-yeīyī-nīnī nor-bah-bah keh. akeh mameim-yah. abah jah wueírei-ror. but alvan jah wueíreí-ror meh. īnisī-gbaaah ado-yah. kor dei-dei kaleyi. alah dei-kaleyi-ayah meh. okpahe. tchi-tchi abah-bufuor-ameh akoh onu-nīa-hagor-nini. kor-wuīmorga bah keyi-imimor kor rei-dei kaleyi-meh